الأدب هو غذاء الروح، كيفما قلنا الرياضيات تنمي الذهن والمخ <hesitation> الأدب بصفة عامة ينمي الجانب الآخر بتاع المخ يخلي له خيال أكثر واسع، ورحب أكثر يخلي ديما عندك الإحتمالات أكثر، <hesitation> وقت الرياضيات تخلي مخك عملي، الأداب تخلي مخك مرن أكثر، وبالتالي بالنسبة لي انا هي مادة مهمة ياسرلازمها تكون موجودة في البرامج إبتاعنا، ما ينجمش يكون إنسان متكامل من غيرها.